komfiyuta e moofta kabaruuji kuutortooɗi lowre tokosere wiyeteende "bytes" e Waylude ɗum e Binary caggal ɗuum nde wartire di so ina haani.